Na ku chapa ñoté te neno nú yenro konrukunru, yunú na kanahua, te ño'o kaxi nakuxa jakanó nuyenó xani nungua nú yenó xani nugua ko xaní nrukuyo kadángua.